أفضل إني أعيش في عالم خالي من الفقر، الفقر شي صعب جداً والحاجة صعبة ومؤلمة والحرمان يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع وفي الأسر وفي النفسيات الإنسان لما ما يكون قادر إنح يحصل الشي اللي يحلم فيه يكون عنده نقص نفسي ونقص <hesitation> اجتماعي وفكل شي مؤلم.